اي احنا اوتوماتيكيا عدنا مكان زرعنا بيهم اي- اغلب الأكل الي احنا ناكله مثل الطماطم و الخيار و الجزر و البطاطة و البصل، و ايضا الفلفل و اكو عدنا هواية انواع من الفواكه احنا زرعنا بيهم, فاني راح احرص انو زرعي يكون بصحة جيدة ، انطيه المياه الكافية يكون بتربة اي هي تكون قابلة للنمو.